izy ka andeha agnaty ala mandeha antongotro, mila mihomagna˂noise˃ mividy raha tokogny entigny agnaty ala satria mety ts ahita mpivarotro tsisy tagnana aminjay de mila miomagna ka amina resaka kekitrign'ny bibibiby jiaby miaraka amina akanjo andeha atao tsy, mba tsy avesatra lôtry ka, mila mitôndra ragno sy satroky sy ny karazagny